To fəbtəmɔ bə doləo bə do fətəmɔ a dəng dəng wuni mu maa jəle mu nya damale maa maaji tɔtwam muni dʊʊmo gə dou fəbtəmɔ nyo sə ɓə nya dama bɔ kwal twam bə fei jam bə kʊʊgən bə swɨ bugemɔ nəbɔ be ba tikan, na lokaci fəbtəm na nya fəbtəm nəngɔ mu doui, mu nya nya maa maaji a tɔtwam. Feka tɔtwam munɔ ku jam munɔ feka kanjəl munɔ komai munɔ a yɨ dang dang to nəngɔ jʊ bə dou fəbtəmɔle disə bə nya feka jʊni be ba jəgbən ne nən shenai, na bə jel shenagi to tʊla feli bə nya jʊni bə doule bə miyole kasuwai bə nya jʊni bə doule bə bə ni betile, bə nya jʊni bə jaale a lɔi. To na bə mʊr kanjəl nɨ tun ba bən a lodiya ba. Na bə nya fəbtəmi tɔtwam jəbɔ jam jʊ bwe dadiya a gun nəni jam. Na bə jʊng jami bə mʊr bə feka bə fe a ɓəni be bə yai, to shikenan to nəngɔ jʊ a yɨ nən lodiya <hesitation> na bə dou fəbtəmi na nya fəbtəmi ben feika tɔtwam, kafin jam munɔ nan ku jam munɔ a dɨ yilənɔ a be to lokaci fəbtəm bə dou fəbtəmle nəni, dʊʊmɔ yim da maa da maa bʊgɛmɔ da fɛ jəjalən jino jə jale kowa nyuwa ləmale to feka lokaci fəbtəm bɔ suwa bəngɔ bə dou fəbtəmi to lokaci fəbtəmɔ maaji munɔ tɨ, da jə munɔ a diyo to n nya fəbtəm, nan nya fəbtəmi maajigɔ a bwang kam. To nəngɔ jʊ bə dou fəbtəmole bə maale nəngəni fəbtəm a lodiyai bə dou bwaala naaləb lokaci bə ku jama dɨi bə maa komai dɨ, to bəlam bwayɨlən dʊʊmɔ gɔ maa lei bwayɨlən jə swɨ dikulom jinɔ, kowa nəl feka jəjalən gənɔ a lɔ jəbɔ nəb gəno jə jale nəb taligo tək bʊgɛ tali jinole nəb taligo sule maa komaile nəbo bwang jimle kumɔ nəbəl to bə fəble kumɔ. Nəbəl nəɓɔ yɔ jale nɔɔle to nəngɔ fəbtəm nyani kenan, na bə tɨ bʊgɛmi bə maa maajiga dɨ to lokaci ni bə yeo ye bwayɨlən lokaci bwayɨlən, kowa tɔtwam gənɔ dɨɨ to lokaci fəbta̱m bə suwa bəngɔ nəl a nya fəbtəm fəbi, mibə dou fəbtəmle nən kwan nyo kawai diso yan bulale ba, bə dou fətəmo diso bə maam maaji nəngən to na bə maa maajigo a dii ba bə dou fəbtəmi, lokaci fəbtəm. To nəngɔ jʊ a lodiya bə doule lokaci fəbtəm bə dou a bwaala naləm na nəl a nya n dɨɨ maaji munɔ nəngɔ mu dou fəbtəmo nəni, to n fəb mi mu nən kaa damuwa wo, mun yɔ mun bwang kambɔ gəmle n yɔ də maale də yɔla fou, də ja jəjalənle də jajəjalənle ja maa ka gaisuwagɔle, də yalkale, yal kambɔ fou, yal nʊni fou, yal nʊni fou, yal nʊni fou, yɔ lɔ nʊni yɔ lɔ nʊni nəbɔni kanga tuu tuui a maa jʊni a bʊm bʊmi nəbɔ ba ƴɨ jale nəbɔ kanga sʊsʊi kumɔ jəɓi jale Tɔ nəbo nən nɔɔtəm a dʊli ja swɨlala kungɔgo nən menene jə maale. Tɔ lokaci fəbtəm nyan. nəb duumɔ jəbkale a kan bʊtɔ jin, nəb nɔɔtəmɔ jə jeb mabkale a kan bʊtɔ jin, tɔ nəngɔ lokaᴄi fəbtəmi bə suwa bəngɔ fəbtəm na wuni bə dou bə fekam jəl nən a tɔtwami. Bə dɨɨ maajigo bə dɨɨ bəlam amfanigɔ na bwaala kʊbɨ, tɔ dɨ la bə təl la bə bele nən amfanigɔ a lɔ dwaamo bele <hesitation> bə bele nən batagɔ, nəb jangafɨno bele nən a lɔ tɔ fəbtəmɔ dɨ la dou betəm nən amfanigɔ lɔ. Tɔ nəngo nyatəm damagɔ bə suwale bəngo nəl a dau fəbtəmi kenan. Fəbtəmɔ mi bə doule wo nyo, n dou fəbtəm ya mu fəble n bəla amfanigo a yɨla <hesitation> dʊʊmo mi gə maale nyo na bə dou fəbtəmi. Bə dɨɨ amfani shikenan. Sai <hesitation> bwaayilən lokaci bwaayɨlən ba dou fəbtəmole nəni <noise> lokacigo mə dəng mə koi na bə dou fəbtəmi na maaji gəno dɨ sə na nəl a dou fəbtəm gəni a fəb, mi munə kaa bulatəm daa wo tɔtwam muno a yɨ dəng dəngjə mi kaajəl wo nəngo jə dou fəbtəmle nəni kenan <hesitation> kel daa fəbtəm ni kam tɔ daa bwedadiya a fəbni Bwe dadiya fəb lokaci ni amfani mʊr ga mʊ amfani gəno tɨ a dɨ ga jʊng a dɨ gwami a la dou fəbtəmɔ la fəble. Tɔ dikolum, dikulom dʊʊmɔ a nyuwa ka nən. Tɔ nəngɔ lokaci fəbtəmi kənəm n dəng dəng. <hesitation>